Bueno pues nica osea de ojas verdes pues tlecaguatsitsin nos pues pía vida nos da vida igual techmaca vida tlecahuatl ocuel de que limonts yemaca san mo chigua limón verde este mochigua ocuel mochigua chigua este aguacatl non amo aveces quema igual den verde sacatl den in pato sacatl in verdetsitsim guan se de verde chigua verde uj <hesitation>